tjáir sig ekki um vantraustsyfirlýsingar á hendur honum hann mætti á fund dómsmálaráðherra í morgun með lögmann sér við hlið rætt verður við dómsmálaráðherra í fréttatímanum lög voru brotin þegar fimm vikna hlé var gert á störfum breska þingsins samkvæmt úrskurði hæstaréttar Bretlands forsætisráðherra Breta kveðst ætla að hlíta niðurstöðunni þó að hann sé henni ósammála aðgengi

að Austurbæjarskóla hefur verið skert eftir að maður gekk þar inn og braut gegn ungri stúlku sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg segir að almennt vilji Íslendingar opna skóla og skólalóðir ríkið var í sumar reiðubúið að greiða sakborningunum fimm úr Guðmundar og Geirfinnsmálinu samtals átta hundruð milljónir króna í bætur þeim voru boðnar á bilinu tuttugu til tvö hundruð og fjörutíu milljónir allt að fimmtíu milljónir króna kostar að endurbyggja gamla sjoppu við Sunnutorg í Reykjavík arkitekt hjá Minjastofnun vill að húsið sé varðveitt það sé fulltrúi

gott kvöld dómsmálaráðherra ætlar að breyta skipulagi lögreglu á grundvelli skýrslu starfshóps sem kom út árið tvö þúsund og níu Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri mætti í fylgd lögmanns á fund með ráðherra í morgun hann hefur ekki viljað bregðast opinberlega við vantraustsyfirlýsingum frá í gær átta af níu lögreglustjórum landsins og Landssamband lögreglumanna lýstu í gær yfir vantrausti á Harald Johannessen ríkislögreglustjóra Haraldur og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra funduðu vegna málsins í morgun en efni fundarins hefur ekki verið gefið upp samkvæmt heimildum fréttastofu kom Reimar Pétursson hæstaréttarlögmaður með Haraldi á fundinn hvort Reimar hafi verið ráðinn af Haraldi persónulega eða af embætti hefur ekki fengist staðfest um stöðu Haraldar í morgun sagði Áslaug eins og staðan er núna þá situr hann áfram í embætti já kemur til greina fari í launalaust leyfi ég ætla ekki að tjá mig um hvað kom fram á okkar fundi í svari frá

almannatengslum segir að ríkislögreglustjóri veiti ekki kost á viðtali þar sem hann telji að málið verði best leyst í samtali ráðuneytis embættis ríkislögreglustjóra lögreglustjóra og lögreglumanna í samræmi

við þær skipulagsbreytingar sem ráðherra hefur boðað meðal annars í bréfi til lögregluembættanna í bréfinu lýsir ráðherra vilja til að gera breytingar á grunni skýrslu starfshóps sem þáverandi dómsmálaráðherra

skilaði af sér árið tvö þúsund og níu helstu niðurstöður hennar voru að lögregluumdæmi landsins yrðu stækkuð

gerðar í þessa átt til að mynda með stækkun umdæma þá eigi enn eftir að framfylgja öðrum tillögum til að mynda hafi flutningi einstakra verkefna frá ríkislögreglustjóra til umdæmanna ekki verið fylgt eftir þá segir í bréfinu að staða embættis ríkislögreglustjóra sé ekki nógu skýr og margþætt hlutverk hans kalli beinlínis á deilur og togstreitu Áslaug Arna mætir fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í fyrramálið til að ræða málefni ríkislögreglustjóra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir meira og minna öll lögreglan vantreystir ríkislögreglustjóra finnst þér að hann eigi að víkja ég sem ráðherra hef fullan skilning á því að fólk en þetta virkar ekki svoleiðis en þetta er ekki í hvelli

sem við erum að skoða er að sameina en hversu langan tíma

árið tvö þúsund og níu

ekki fram á gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður er um að hafa brotið gegn barni í Austurbæjarskóla í

hvorki almanna né rannsóknarhagsmunir voru taldir í húfi annan september fór maðurinn inn í skólann á miðjum skóladegi lokkaði stúlku í fimmta bekk sem taldi að hann væri starfsmaður upp á háaloft þar sem hann braut á henni þar til hún komst undan og lét kennara vita maðurinn sem er á miðjum þrítugsaldri flýði

var handtekinn eftir að kennsl voru borin á hann nokkrum dögum síðar Austurbæjarskóli hefur brugðist við með því að láta starfsfólk bera nafnspjöld með mynd og starfsfólk

verður aðeins að hægt að nota tvo innganga í skólanum þegar svona alvarlegt atvik gerist þá er full ástæða til að fara yfir ferlana hvernig högum við aðgangsstýringu í grunnskólum okkar verkferlar eru í gangi það ætlum við að gera á komandi dögum með okkar skólastjórum fara yfir málin til þess að læra og samþætta hvað getum við gert betur lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir manninum Ævar Pálmi Pálmason

segir aðspurður að ekki hafi þótt ástæða til þess þar sem lögregla taldi hvorki rannsóknar né almannahagsmuni í húfi engar upplýsingar hafa fengist um hvort maðurinn játaði brotið eða hvernig

kennsl voru borin á hann samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann ekki brotið af sér áður

óska eftir öryggismyndavélum og haft það uppi og við höfum mörg tilvik um að það hafi hjálpað til við úrlausn mála en við Íslendingar höfum fram að þessu sagt við viljum hafa skólalóðir opnar við viljum hafa greitt aðgengi foreldra að skólanum við viljum að börnin geti farið inn og út af skólanum

þess að hafa læsingar og annað slíkt málið er rannsakað sem brot á tvö hundruð og annarri grein almennra hegningarlaga þar sem hámarksrefsing fyrir kynferðislega áreitni gegn barni yngra en fimmtán ára er sex ára fangelsi það er einnig rannsakað sem brot á nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga þar sem segir að hver sem sýnir barni yfirgang eða ruddalegt ósiðlegt athæfi særir það eða móðgar skal sæta sektum eða fangelsi

allt að tveimur árum boris Johnson forsætisráðherra Bretlands braut lög þegar hann sendi þingið heim í fimm vikna hlé samkvæmt úrskurði hæstaréttar þar í landi í dag andstæðingar forsætisráðherrans leggja hart að honum að segja af sér hlé var gert á störfum þingsins tíunda september og átti það að standa fram í miðjan október skömmu áður en Breta úr e s b rennur upp

þrítugasta og fyrsta október dómararnir ellefu við Hæstarétt voru einróma um úrskurðinn

forsætisráðherrann er ekki á sama máli og segir að niðurstaðan geri samningaviðræður við e s b um

staða forsætisráðherrans þykir hafa veikst enn frekar eftir viðburði dagsins og hafa andstæðingar kallað eftir afsögn

átti að standa til fjórtánda október það er nú breytt og forseti þingsins hefur boðað það saman í fyrramálið

getur ekki verið mjög líklegt því

vill ekki fara í kosningar fyrr en eftir fyrsta

engin leið að segja það

vantraust á morgun þá gerist annað af tvennu

þarf að takast þá á við en

tvö hundruð og fjörutíu milljónir

Guðmundar og Geirfinnsmálinu samkvæmt heimildum fréttastofu boðið til afkomenda Sævars var hæst af sáttaboðum ríkisins til fimmenninganna sem

í Hæstarétti fyrir réttu ári Kristjáni Viðari Júlíussyni voru boðnar um tvö hundruð milljónir og afkomendum Tryggva Rúnars Leifssonar í kringum hundrað og sextíu milljónir Guðjóni Skarphéðinssyni voru boðnar um hundrað og fjörutíu milljónir og Alberti

um tuttugu í engu málanna hefur tekist samkomulag Guðjón Skarphéðinsson er sá eini sem hefur ákveðið að láta reyna á bótarétt sinn fyrir dómi og hefur krafist bóta upp á einn komma þrjá milljarða fréttastofa hefur rætt við flesta lögmenn eða afkomenda þeirra og fleiri sem hafa beina aðkomu að

Andri Árnason settur ríkislögmaður og sáttanefnd

sem Kristrún Heimisdóttir stýrði hafi aldrei lagt fram skrifleg tilboð um bætur

verið haldnar eða nokkuð sent skriflega

fram fyrir hönd ríkisins hafi þau ýmist verið munnleg eða á pappír sem ekki mátti

né heldur taka

eða taka mynd af þá var það skilningur þeirra sem fréttastofa ræddi við að ríkislögmaður hafi sett sem skilyrði fyrir bótagreiðslum að allir fimm eða afkomendur þeirra samþykktu boð ríkisins annars félli það niður þá hefði ríkið sett ýmis skilyrði til að mynda var þess krafist að þeir sem samþykktu bæturnar afsöluðu sér réttinum á að leita til dómstóla viðmælendur fréttastofu voru á því að slík skilyrði væru með öllu óásættanleg samkvæmt heimildum

fréttastofu var upphafleg heimild til úr ríkissjóði fjögur hundruð milljónir eftir að viðræður hófust hækkaði þessi upphæð í sex hundruð milljónir og í sumarbyrjun þegar sáttanefndin lauk störfum var heimildin komin í átta hundruð milljónir stefnt hafði verið

að því að ljúka samningum fyrir lok þings í sumar því samþykki Alþingis þurfti fyrir greiðslunum

alla og viðræður sigldu í strand skiptar skoðanir eru meðal forystumanna sveitarfélaga um lágmarksfjölda íbúa samkvæmt tillögu sem sveitarstjórnarráðherra lagði fram á þingi í dag þurfa að lágmarki tvö hundruð og fimmtíu manns að búa í hverju sveitarfélagi frá

tillagan var samþykkt á aukaþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var fyrr í þessum mánuði af sjötíu og tveimur sveitarfélögum á landinu eru fjórtán með innan við tvö hundruð og fimmtíu íbúa eitt á höfuðborgarsvæðinu þrjú á Vesturlandi þrjú á Vestfjörðum tvö á Norðurlandi vestra tvö á Norðurlandi eystra tvö á Austurlandi og eitt á Suðurlandi verði tillagan samþykkt þyrftu í öllum þessum sveitarfélögum að búa að lágmarki tvö hundruð og fimmtíu manns eftir kosningar árið tvö þúsund tuttugu og tvö við þau fjórtán sveitarfélög sem ekki hafa náð tvö hundruð og fimmtíu íbúum bætast við tuttugu og sex sem ekki ná þúsund íbúum þrjú á Vesturlandi fjögur á Vestfjörðum þrjú á Norðurlandi vestra sex á Norðurlandi eystra þrjú á Austurlandi og

sex á Suðurlandi öll þessi sveitarfélög þurfa að ná þúsund íbúum árið tvö þúsund tuttugu og sex eða sameinast öðrum nái tillagan fram að ganga hér í Grýtubakkahreppi eru menn lítt hrifnir af tillögunni en í sveitarfélaginu búa

Reykjavík segir arkitekt hjá Minjastofnun sunnutorg var hannað af arkitekt en það heyrði til undantekninga að sjoppur væru sérstaklega hannaðar í apríl í fyrra gerði Reykjavíkurborg leigusamning við einkahlutafélagið Los

þá hélt leigutakinn að húsið væri í mun betra ástandi en kom svo á daginn og núna hefur borgarráð ákveðið að semja um lok þessa

leigusamnings við leigutakann upphaflega stóð til að leigjandinn gerði húsið upp á sinn kostnað og greiddi svo leigu í framhaldinu burðarvirki hússins er illa farið en þó ekki ónýtt þá þarf að fjarlægja nokkrar

viðbúið er að það þurfi að endurbyggja húsið og kostnaður talinn vera allt að fimmtíu milljónir króna samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg ekkert hefur verið ákveðið um framhaldið og ekki viðbúið að það verði gert á næstu nú hefur komið í ljós að þetta er nánast ónýtt finnst þér eitthvað standa í vegi fyrir því að þetta verði bara rifið já mér finnst þetta hús hafa mikið varðveislugildi það er annars vegar fulltrúi fyrir ákveðna tegund bygginga það er söluturna sem settu mjög svip á Reykjavík og fleiri þéttbýlisstaði á tuttugustu öld og er kafli í menningarsögunni sem er að hverfa alveg það sem er sérstakt við þessa þessa tilteknu byggingu er að

hún er sérhönnuð sem biðskýli og söluturn fyrir Strætisvagna Reykjavíkur og það sem meira er að það var einn kunnasti arkitekt þjóðarinnar Sigvaldi sem teiknaði þetta hús húsið ber mjög augljós sérkenni hans

sérhannaðar af arkitektum ég held að þetta hafi nánast verið undantekning yfirleitt voru þær

í öðrum byggingum eða þá í einhverjum skúrum sem voru ekkert sérstaklega mikið hannaðir þannig að ég held að þetta sé

er eina strætóskýlið sem teiknað er af arkitekt og hefur ekki verið rifið sunnutorg var teiknað nítján hundruð fimmtíu og átta og byggt ári seinna þegar bílar voru fjarri því til á öllum heimilum það notuðu allir almenningssamgöngur og fóru jafnvel neðan úr bæ og hingað og hingað í hádegismat í hádegismat og fóru svo aftur í vinnuna bara heim í hádegismat með strætó og svo aftur í vinnuna já það hef ég heyrt ljósmyndarinn Haukur Snorrason varð fyrir því óláni fyrir rúmu ári

að missa símann sinn út úr flugvél þar sem hann var að mynda hlaup í Skaftá síminn sinnti þó

hlutverki sínu hélt áfram að mynda alla leið til jarðar og líka eftir að hann hafði lent á fósturjörðinni haukur hafði strax samband við kunningja sinn sem vann á svæðinu í þeirri veiku von að hann rækist á

segir frá því á Facebook í dag að nýverið hafi síminn fundist í góðu standi og myndbandið af fallinu vel varðveitt eftir rúmlega árs útiveru Danir eiga heimsmet í

í einu sveitarfélagi hefur verið blásið til átaks og fólk hvatt til að gera eitthvað annað en að borða nammi þegar það ætlar að hafa það huggulegt könnun sem gerð var í hundrað löndum leiddi í ljós að Danir borða mest allra af sælgæti hver Dani kaupir að meðaltali tólf komma þrjú kíló af nammi á ári er áttatíu og sjö lítrar á mann á ári og heilsugæslan í Hvidovre sem er í nágrenni Kaupmannahafnar hafa blásið til átaks næstu þrjú árin ætlunin er að berjast gegn svokallaðri

Snorra Magnússon formann Landssambands lögreglumanna áfram verða mildar austlægar áttir með vætu af og til

en bjart með köflum fyrir norðan yfirleitt gola eða kaldi en hægari vindur

við austurströndina Hrafn Guðmundsson

fer nánar yfir Kristjana Arnarsdóttir

þjálfari liðsins hefur þjálfað bæði konur og karla en segir konurnar harðari af sér

kvennalandsliðið í handbolta hefur nýja undankeppni á morgun og megan

heims segir að h m í Frakklandi í sumar hafi endalega komið lög voru brotin þegar fimm vikna hlé var gert á störfum breska þingsins samkvæmt forsætisráðherra kveðst ætla að hlíta niðurstöðunni þó að hann sé henni ósammála aðgengi að Austurbæjarskóla hefur verið skert eftir að maður gekk þar inn og braut gegn ungri stúlku sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg segir að almennt vilji Íslendingar opna skóla og skólalóðir ríkið var í sumar reiðubúið að greiða sakborningunum fimm úr Guðmundar og Geirfinnsmálinu samtals átta hundruð milljónir króna í bætur þeim voru boðnar á bilinu

tuttugu til tvö hundruð og fjörutíu milljónir þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða